Agora mesmu la bebu del grifu. Los tratamientus polos que passa l´agua son muchus i tamién las tuberías s'án muau. Antis el promu delos condutus hazía mal ala salú i eran mu prejudizialis, peru essu ya s'á mejorau. De toas hormas ain dos motivus polos que no mercu agua embotellá: el primeru es porque'l prásticu delas botellas es malu pal ecologismu i assina mos amus a cargal el praneta, i el segundu es que es un gastu estra que no me pueu permitil. La vida está mu mala, los precius án subíu muchu i tenemus que miral pola economía de tola familia, ahorrandu eno que se puea. Assin que respondiendu ala pregunta, siempri dela llavi, del grifu o del tubu del'agua comu quiera llamá-lu, que tantu da, porque me estás a entendel, no es? Pos velaí, i enga que me tengu dil pala huenti que con tanta carava m'á entrau sedi!